<hesitation> awiyoŋo ka, foňoo le ka a sanba, iyoo bari duŋ masiŋo be a la le miŋ ye a loŋ ko aniŋ otoo la masiŋo maŋ ka, ke, kiliŋ. <hesitation> niŋ a borita, a ka bori foloo niŋ a ye foňoo taa a ye naa wuli. Donku a la wo wuloo foňoo le ka a, a cika a ye tara santo foňoo bulu. bari aniŋ otoo boriňaa fatata le bayiri wo ka bori duuma le. ate ka bori duuma le foloo a ye naa foňoo taa. Awiyoŋolu be keeriŋ ne minnu ye a loŋ i ka wuli wulinna ye taa komi elikopiteeroo. bari foňoo le ka i sanba., haa ŋ. ň